Takaxhi nakuu yei vanjui juina iho tero kan, tunduku iye iho fuerza dakenru tantu nduku ye'e atuu uu xhenru atuu uu ndaru atuu uu yanderu atuu uu xhena konderó, xhi atuu kukuru noxte kenró kenro joño nduku njeró kanduu ndukuu ndakeru nda'a verdura ndakero chichi ndakero, la china njuina iho kenró chi iho njuina jenró ndojuño nduku ho kanduu kanduu chún xhe iho vitamina kaxhia yinguu, ndono huajina iho kenró taka nunkandu chi kotenru chi anduu kukunru atuu mani calcio, uxheru atuu kumani liquido xheró kinakero koño nduku kunu njuai nakenró kanduu yuku ye'e nakenró kuvaru.